Hay, nisy hitanao nisy andro leroa nisy sécurité zay takaikinay, io zany nahita hainao le mpangalatra reny? Karaha vezivezy, bakeo laolo io tam'zay mailo to tsy mahay mipetraka izy amin'io mandeha mandeha mijery foana mijery foana mijery <hesitation> raha m- manenoneno manodidididina eo, laolo io mailo kaiky izy ity mpangalatra izy ty karaha zany.